एक शांतुलित शाकाहारी खाना तैयार करबे टाइम जो सुनिश्चित करबो महत्वपूर्ण होत है। कि भोजन में सभी जरूरी पोषण तत्व मौजूद होए। ताकि शरीर की ऊर्जा विकास और मरम्मत के लय सबरे आवश्यक तत्व मिल सके। एक अच्छा शाकाहारी भोजन वह होत है जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ बसा विटामिन और मिनरल्स का सही मिश्रण होए। उदाहरण के तौर पर एक शाकाहारी प्लेट में चना, मशहूर की दाल या राजमा जैसे उच्च प्रोटीन वाले तत्व हुय सकत है। जो मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि में मदद करत है। एके साथ यी साबुत अनाज जैसे ओट्स ब्राउन राइस या क्विनोआ जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करत है। स्वस्थ बसा स्रोत के तौर पर एवकाडो नट्स और बीज अच्छे विकल्प होत है। एके अलावा ताजे फल और हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, टमाटर और गाजर शरीर के आवश्यक विटामिन ए और सी और खनिज कैल्शियम और आयरन प्रदान करत है। शाकाहारी भोजनां में आयरन को स्तर कबहउ कबहउ कम हुय सकत है। इसलिये इसे धूप में थोड़ी देर रखकर और विटामिन सी से भरपूर खादपदार्थ जैसे संत्रा, नींबू के साथ मिलाई के लें चाहिए। ताकि शरीर के आयरन का बेहतर अवसोसन हुय सके।